Yoh dingə halla gashubu ganijo wanə dində dine tun kaduguzanaira yukullə alliyanai fill nga yol yush-unigo yol yusho ngabago yol ifərə-yolifərə bike yol-yol nga yol yan guduga mbədai ai alama chi gudo lugu chiu nganə bareya nga nujugu ishika həroga nga yol iko nga ilauwalai yauwa ki do langə nal nakal shaniya du naru ki daba nga yudufa mbəda wal kalui amai gudo ha ikanal mai gude yal yuduga mbədai yauwa lani bəram ngə ha hayal an anai yol yuduga mbədai yauwa ngundu gudo ngundu gudo yugan nga yol in shanjal yuduga mbədai ngayal ishanjal ta dumu alama tai dumu nga yuduga mbədai nga yal ishanjal bədənyo yuduga mbədai nga ishanjal yaru ikai agəmbədai nga lungə yaru nga tai dumuye yakai ga ikai tai dumu-dumu-dumu nga dandal ga dai ndusoo ngənai fu gəte laka gəteyo yaru kumbu hima dan italgu wadai shugurgo. Hi shugura ngundu fadaumu hiya ngundu daudalmamura ima buruggo ijugurə mbədai ijugurə mbədai ijugurə mbədai nga lugu dumu najai nga dagəni tagəni nga ijai nga wute itai nga yukullai nga yu ijafi nga ijai nga kənumyo sangə wute yau nga wuto nduso nugartu ugərə kangai gaudə kam kumbu nga gəjai nga gan hala magəriba nga gəjan gan kangai nga naga hela lesa nga gandai nga gan kangai ngagu nga gol kənai ngəramgo dəran idakan kumbu idakan kumbu nga ijugu yaru yungə wanə dindəma ngundə gabonai alli ngə yukulgə nga dində yagandə aida chot gəre kəne nauga nau-nau-nau-nau-nauga nau naji halla mega jaban nganai ngə wanə dində du hallama ishubu iməndai ja nya nganai ngə dində mangə alli migan ngə halla naji yan yalanni njilə ngə dega njili ngəde nafullai angal wailanaju ngəram nganai yaji aimgə wanəya ngo adaga dai da kəmani affullai aruganai jaman nganai ngə wanə mangə kalan gədə njiliyan gədə dai yanagə kuran kəji nganai gədə ijan.